तुर्की के संस्कृति हर बहुत समृद्ध है यहां रहे वाला मन टर्किश कहलाते जो दुनिया भर के सभ्यता ल फॉलो करते आऊ साथ ही साथ एकर इतिहास भी बहुत लंबा है आऊ एमा तुर्की भाषा बोले जाते।